e jun tzatzb'al <hesitation> qatzatza qapuwak re kab'an jalajaq taq laq'oj re kalak' chetaq qeen nem qatzatzan rimal cha'neem li chetaq qas paqal chek rajaal renjeel paqal chek xapa' chech tib'iliil qab'anan xapa' chech tib'iliil qatijan renejeel q'iij kisaqarek qajiyij qatijan kablujuuj xaqara' qajiyij qatib'iliil qajq'iij xaqar' qajiyij re qasanaar qajiyij rimal <hesitation> kajwa'ek rimal kalumek qeqjiyij jun tib'iliil renjeel rib'iliil qatzatz jun qapuwaq xa' <hesitation> che qalmasaal qachij jun tib'iliil kirtzatz jun re'en kintzatza jun juk'aal lujuj nipuwaq rimal kinlaq' niwaay xaqara'kinlaq' e tib'iliil <hesitation> e kapan kablujuj xaqara' wa qas otz nitib'iliil kinb'anan xaqara' kintzatz nipuwaq rimal <hesitation> paqal li paqal li ti'ej paqal li xe'al ichaj ela' jab'ek rajawxiik qaqe qatzaq rik'in jun tib'iliil rii' qab'an re kablujuj xaqara' che nisnaar kintzatza <hesitation> Jun, xaqara' juk'aal he lujuuj puwaq, xa' rimal he kinlaq' kinlaq' niwaay, nitib'iliil xaqara' wa rajawxiik kinlaq' nisii', xaqara' kinlaq' renejeel chakansa'n che kichakan chuwan, he renejeel chetaq paqal che rajaal, renejeel he kilaq'ek k'o he xaqara' kipaqab' rajaal, k'o chiran kiqajuul, y k'o chiran kaq'nek, xa' rimal la' rajawxiik kajchuknek, rajawxiik qaqjiyij che qaqana'n xa' kela' he k'o qapuwaq re qaqlaq' chetaq qeen qab'an qatika'n, qatiik poon qe qaxiim, qatiik poon qe qichaaj, qatiik poon qe seb'oyix, qatiik poon pex, qatiik poon qakinaq', xa' kela' he qajrita' saqa'n rimal he wa k'o chetaq qeen, wa k'o renejeel chetaq qeen xa' kela' qeq n qatzatzt qapuwaq, wa keqtiik taj wa k'ot chetaq qeen, qatzatz li qapuwaq renejeel q'iij rimal xa' qalaq'an renejeel li chetaq, xa' rimal la' rajawxiik qab'an ke qatika'n, wa' k'o qajuyub' qatikiya'. Xa' kela' he kek'iy chetaq, xu' qachap poon, xu' qaqk'am poon, re qatijan, e wa qalaq'an k'o chan qas otz ri qas ost rib'aniik, y xaqara' qazatz qapuwaq rimal he kajb'ek pi jun tientan paqalek, paqal li chetaq, kajb'eek pi k'iyb'al xaqara' paqal li chetaq, xa' rimal la' k'o ki'ab' q'iij che rajawxiik he qalaq'a kaan chetaq qeen rimal k'o nem k'iyb'al, k'o k'ey wunaq kikk'iyij jab'ek chetaq, qaqla'qa' kaan, e li wunaq che che kik'in li tika'n kik'in li chetaq, qast paqal rajaal li chetaq kikya' wii', qajnaquul, e li wunaq che xa' kilak'am cha kaan jab'ek li kik'ay, kiya kiyakam cha kaan renejeel li chetaq, wuxu' pex, wuxu' kinaq', wuxu' he ichaaj, xe' ichaaj, he xe' tz'iin wa xu' kilak'am cha kaan ela' paqal kikya' wii', qalaq' k'an rimal kichakan chaqan, qalaq'an mal ela' qatijan, ela' qakojon renejeel q'iij, re jab'ek qaal, re keb'eek pi taq tujb'al iib', qab'an b'iik kalmasaal xa' re kela' kiktijt wi'jaal. Kiktij b'iik laj kitib'iliil keb'eek, ketzaljuul xaqara' kiktij chek kiki kitib'iliil kab'lujuuj, mal rajawxiik che qak'o'x, qatij qawaay, qatij qatib'iliil kisaqarek, kab'lujuj, xaqara' he che sanar, rajawxiik nik'aj ixeb', he ixeb' he qatij qawaay la', xa' rimal la' k'o qachoq'ab', wa qatijt qawaay k'ot qachoq'ab' xaqara' ela' rib'antajiik jun tib'iliil rii', xaqara' kitzatzek, qatzatzan qapuwaq rimal paqal rajaal li chetaq, renejeel li chetaq ya paqb'ek xaqara' he xa' he k'yatil chek li q'iij che qashe qajnaquul ek'an qalaqan he xa'l q'iij, qajnaquul wuxu' paqalnaq rajawxiik qaqlaq' he renejeel li chetaq rii', y qatzatz qapuwaq qatzatzan, rimal ela' he rajawxiik chaqan aj wunaq che k'aj qajwa'katek cha q'iij saq ela' qatij wii' qawaay xaqara' qatib'iliil.